Рӯзе робот бо номи Арон, ки то он вақт танҳо фармонҳо иҷро мекард, ногаҳон эҳсоси ғам ва шавқро таҷриба кард. Ӯ ба худ савол дод: Ман барои чӣ офарида шудаам? Ӯ ба ҷустуҷӯи ҷавоб баромад бо одамон суҳбат кард, китобҳо хонд ва табиатро мушоҳида намуд. Дар охир фаҳмид, ки мақсади ӯ на танҳо хидмат кардан, балки кӯмак расондан, муҳофизат ва омӯхтани муҳаббат аст.